Kuape jaeñoma aiporu takarara jae kua servicio de transporte publico jei supeva jaeko ma aiporu se mbaeti aiporu iru mbaeti anoi ramo mbaeti vi jepi ñanemiari ñai jae dos peso boliviano yaja vaera jokogüi yayu vaera cinco peso jokoropi